Okunaba engaro okamanya ngu zezeere, oyina kuba na sabuuni, no- no banza nonabamu namaizi agakweera, notaho sabuumi. Obwokutayo sabuuni, no'girambyamu, no chunguura enono zaawe, no'mara no naaba, no rabyamu omukono mubyaraa hagaati obukiramunno okwesikeramu oburoofu. No omara, no nabba namaizi agarikwera, no maara, no garukamu esabuuni omurundi ogwakabiiri. No girabyamu, no chungura nenono ogwakumaliira. No'mara, no'naaba emirundi endi ebiiri na maizi agali kwera. Aho no'manya ngu engaro zezere.